E nɛ̀ɛŋ nɔ̀ŋ ɗɔɔ sia nɛ̀ɛ̀ŋ miìŋ lɛ, sèè ke jii miɛ̀ŋ go nɔ̀n mɔɔnɛŋ, because maŋ keì zimgbe màŋ naim kaaìŋ zimgbe zimgbe mìŋ jaa yaà kià lɛ, kɛɛ sèè ke ɗɔɔɛ̀ bà è hnàŋ, ɗɔɔ bȧ ke jii miɛ̀ŋ ke fè fà, kɛɛ è nɔ̀ɔŋ ɗɔɔ bà sèè ke jii miɛ̀ŋ kè fà, because sèè mìŋ go nɔ̀ŋ gòngò sùà maŋ keì miiŋ naim yɛi kaaìŋ le, ke ɗɔɔ yii e zɔ̀lɔ̀ nɔ̀ŋ jii miɛ̀ŋ sùà mìŋ gè Dayà e sɛ̀ mìàŋ Dayà ɓaikàoo, because mìŋ zoolà Dayà wèè miŋ go nàŋ nɔ̀ŋ gòngò sùà wèè miŋ go nàŋ zùmò fàa, ɓɔ̀ mìŋ nɔ̀ŋ gòngò sùà zimgbe. Soo mìŋ zoolà Dayà, ke ɗɔɔɛ̀ bà nìì lɛ sie, ɗɔɔ bà wo nyùùŋ woim kìɛ̀ŋ keì sìàŋ, woim nyìnìàŋ keì sìàŋ, e kèì sìàŋ nɛɛnɛŋ, ɔ̀ɔ̀ ɗɔɔ bà wo nyùnɔ̀ɔŋ woim nyìnìàŋ kèì sìàŋ nɛ̀ŋje, kɛ̀ kà hɔ̀nè gòngo zimgbe, kɛ̀ ke ɗɔɔ yii e zɔlɔ̀ nɔ̀ìm mìàŋ Dayà ɓaikàoo Dayà màŋ kìɛ̀ŋ jeim nyuùŋ kìɛɔ̀ŋ wòim kiɛ̀ŋ. Màànààŋ ɓɛɛ nìì wɛɛ̀ naŋ nàaŋ sìè le e zɔlɔ̀ yàìm, sàȧ Dayȧa sùà e zɔlɔ̀ yàìm zimgbe zimgbe mìŋ jaa yaà kià lɛ.